card ni ko bhitegel kati chacha ni a wawan a naftira beh mai a fiya chacha beh goddo a wawan boh a a naftira ghel a fija beh goddo a nana beldhum a wawan boh a naftira beh maghel a ha a hefta kujeji fere so bedo naftira beh mai ha fijirde ha tefugo chede